Ie, ny- raha amiko manokana mendrika azy ireny mihitsy ny lafo vidy satria ny fikarakarana azy dia mitaky fotoana ela sady mila fanaraha maso tsara noho izy maha salama ary natoraly.